Lu frigorìferu usa un sistema di rinfriscamentu ca servi pi eliminari lu caluri di dintra lu cumpartimentu 'nternu. Utilizza un particulari fluidu o gas, chiamatu friggiranti, ca attraversu l’energìa elèttrica pirmetti di sarbari dintra la struttura sulu l’aria fridda, ca veni produtta, rispettu a l’aria càuda ca veni pumpata fora, pirmittennu accussì na temperatura chiù vascia dintra.